Aawaa safar irii wagunu kaŋgu barik gin ner wurŋan barik tek gaatee giday haa am emben taanu saafar artee aday, erfikee embeekan kaŋgu teket saafar zireenu, hor tandi, n̰ee liŋaagin barik yak gagay tiigin teket laanu, ammnii kaataanu iman mbuyte, iman tojon ndeyiste wala miizaata ke, marat tindi, kijii ndeneyte, kulik ndeneyte, barik tiigin duŋunaanu, n̰aatiŋ n̰at ndoroŋte gu, kadaadik gin annaa tika ti am aday zumula embee kan, erfikee embeekan saafar arnu, hor ti, n̰ee zumulaa embeekan saafar arnu, barnu kaa yowndirte, barnu kaa yow ndirtee waagunu, mii tindagin erfikee nenen indi, erfikee nandaa zumulaa nenen kaa indi, haa waagunu siŋirii, yowoo kan, taadaa kan, wak taa tirka wak, taa tirak, waŋ wiskirika, waŋ wiskirika, wak tiskirika. Andri, andri, andri dittir barik kakaygin kaate, wekik kandrakaanu kok kusurte, barigin ndrakan kusuroonu wey kanan tiigin ti, barik tiigin too enjii neneritee, barik enjii wenerik tindaanu, too n̰erek nindrii tee n̰erek windriitee tindaynu «hesitation», too lutoo too indrii tee too suŋgoo kut nirtee, too wasik nunduŋchaŋtee, waagunu dumnan safar yak jaa erfikee kan nan aŋaa yow tiri, yowdaa tenee waagunu fakar siŋen yokoy, yoo wojoo tiigunun mii non̰onok laakaa wala taŋ kenii nun, tii kulik nenegu ndabaanaka raahak dukon ndaakaa, wekit erfikee nenee kan saafar kir tiigunu, kuligin naa yak ŋerŋer ndir tiigunu dumnan tiŋtee ti, n̰e ti tiŋ ten ardi jul arnokoy, siŋirii kan erfikee nenee kan n̰aakan yavaakan, tildaa kan, afkar nunduleerii kan, waagunu dumnan ndabayin ka met mii, erfikee nenee kan jow yak jaa too eleŋ nan ner dukonte. N̰e waŋ kan safariyek kokok konik tiigin, hal mardan an duŋunaanu mbambayintaa, laala eyi kaŋgu dum n̰at ndoroŋte, too wattalan kok dawaa nidaytee, too wattalan kok zaamilek nidaytee, too alka, alka miigu mbunbulu, too jaa, n̰emdeney nirtee, ŋaasiŋen ma aazuŋo mbirtee, ayi kaŋgu dum zaata ke fikirak tenek tenegu barik tiigin, miigu ndiŋeerite, haa andri waagunu zumlan indaanuti, laakin zumlan kaawaanu kaŋ yak enjii nar nditegu n̰aatiŋ, teket kadaadin gindi, kaŋ yak n̰at ndoroŋtegu n̰aatiŋ, riyal ti jep nenegin malaayin ti nee kaa, walaa n̰at mboroŋtan, inde kaŋ irik waagu andaka muhimgu ti, tii an met gedersun n̰at ndoroŋte, annaa tika ti erfikee kan hee safar kokoo nu aŋaa hor tika ti, am adaari, hororiyaa tinen jaa ar waŋgu nambay zaata ke, lutoo lolii tindi, lutoo lolii waagunu alka kin wattalan, bitaa tindaanu bitak gu koyok siŋen chadar tindaanu chadar nun tanan alkaanak mallaa tindaanu com su kuna alkanak. Kokoroo tindaanu com su kuna kuchaa tindaanu com su kuna, alkaanak janaayin kelee jihak ka ti kakaanu, alkaanak fijilaayek njiŋte, alkaanak salaatayek njiŋte, alkaanak basalayek njiŋte, alkanak maŋayek n̰ate, alkanak jowafaayek n̰ate, alkanat rumaanayek n̰ate, alkanat lenunayet n̰ate, alkanak burtuhalayek n̰ate, wujaa jee barii yak jaa janaayin neneenun toonun gagaanu jaa, zumulan neneekan alka wattalŋan bambaayet tika n̰an, aasuŋun wujaa, lutoo too kaa tindaanugu n̰an, andriyan welet siren kusan kujunoonu yowoo keniinu tiŋ nokoy kay barnu annaa yow kindirtee ti annaa tika ti, safar yak zumulan kan naa waagunu aŋaa muhimti, wasi jaa kimbiri, kaŋgu saafar ziinu. Zumulaa neneekan ti saafar su teket saafar ziran, waŋ an wisaaye emben ti wujaa zumulan irii waŋgu waŋ nokosir nu wandi, zumulan irii waagunu waŋ aasuŋun kaŋgu nabayin tee wandi, hesim ti taa kaa, barik tiigin wonjoo tiigunun zumula tiŋ kan kakaanu akun zumulan tiigunu tik komborŋun Beenak kenigin asalaa kimbirtee taa kaa tusuŋurandi, annnaa tika wagunu sabab asalaa siree kenii naa niitenu ti, waŋ andaka yaanii wisaayaa embeenu ti, wey yaa ahuwan kan ti safar sire, teket safar zireten ner.